انك تعيش حياة جيدة معناتها انه تكون تقدر تلبي احتياجاتك الأساسية الفسيولوجية يعني نفس ما نقول وتكون عندك يعني قدر من الرفاهية <hesitation> وناس في محيطك تكون يعني ناس تحبهم وتقدر تسوي الأنشطة الي تحبها ويكون عندك صحة صحة زينة بس هاي هاي جذي يكون عندك حياة ممتازة